Estamus pocu más o menus enas mesmas, e... Paquí lo que tenemus son lúntrigas assinque lo que sabemus delos castoris lo sabemus por mé delos decumentalis que alas vezis ponin ena teli. Pahi sel que conos sus dientis essus tan grandíssimus van royendu los tronconis i la maera i alogu pos los van empilandu hata entangal la pesquera i l'augua queal represa. Igu pesquera porque afinal lo que me feguru es que lo quierin es pescal.